<hesitation> gooto oo mi waɗan ɗun e ɗaanaade. <hesitation> goɗɗo oo mi waɗan ɗun e jannde, <hesitation> goɗɗo oo mi waɗan ɗun ƴeewde filmuŋaaji. <hesitation> Jon kaa nii woni no peccirammi eerŋaaji ɗii. <hesitation> So tawaama min heɓii banngal muuɗun.